<hesitation> e hȧì dùùm sèè nyinìaŋ nyiiŋ ready aŋ fɔ̀ɔ̀wɔ̀ manɛ̀ŋ wùya nyiŋ miiŋ ȧŋ nɔ̀ŋ miìŋ fɔ̀ɔ̀wɔ̀ sùȧ ȧŋ yaȧ gbɔ̀ɔ̀ sùȧ ȧŋ yaȧ yiwie sèè mùŋ go zùmò jìwie maŋ jȧwè maŋ gòum kùwȧ, nɔ̀ɔŋ ɗɔɔbȧ mìŋ hawȧ mìŋ gè kìlè kile until wɔŋ dùmɔ̀ɔŋ ka fauŋ pangàà maŋ jȧwè maŋ maim kùwȧ, nɔ̀ɔŋ ɗɔɔbȧ wɔŋ dùmɔ̀ɔŋ gboo è tìyèe paŋgàà maŋ jȧwè maŋ maim hnȧŋ feìŋ, fɛ̀ɛ̀ ka ngȧȧ hawe ka jiwiè, <hesitation> ȧŋ nɔ̀ŋ yiwie nyiŋ nii kɛ̀lɛ̀ɛ̀ ȧŋ yaȧ fɔ̀ɔ̀wɔ̀ maŋ record nyiŋ miiŋ until wɔŋ dùmɔ̀ɔŋ ka ɓɛ̀ dii pangȧȧ maŋ jȧwè maim hnȧŋ fɛ̀ɛ̀ ka ngȧȧ jiwiè nɔ̀ɔŋ ɗɔɔbȧ dùmɔ̀ɔŋ gboo tìyèe pangàà ka jiwiè